يا ريت لو يكون عندي القدرة انه اتحكم في الطقس، لانه انا انسانة بشرتي تتحسس، فما اتحمل الحرارة على طول <hesitation> جلدي يتحسس، وكمان البرودة الشديدة <hesitation> تتعبني او تتعب لي عظامي، فكنت حختار انه الطقس عشان اخليه دايما معتدل ولطيف.